Jun ab'es jun nad nad spaciencia jun ab'es che tkaal mit b'an juun jun xchek jun qa ween ke'laq xb'an repetiir juun tkaal tkaal tkaal xte'laq para ke asi telik ween utz telik si naad juun xpaciencia xtsumjeken jun rchek ab'ees qa ween ruk' mala qaan chi' xtchkun juun qaween qa utz kelik chi'mon xjech' kchi' ab'ees kok chu wnaq mom xjech'kelik pero ya juun xtb'an lograr ri' tkaal xt'eek jun b'ees k'eb'b'ees oxib'muul tkaal xtsuk'b'a riib' i ke'laq chi'juun are'miis juun junku'kteem chi' xtb'an mit mit tinb'an lograr wa' ajwi' xtb'iij juun pero si juun xaxt'ek i xtsumjeken rmal qa ween kelik juun pero juun tkaal xb'an ruk' armoniiy xb'an jun rchek juun tkaal chi' xtelik b'i'ien hasta rapidit xk'is juun